Ne me kpɔ lã afɔ nè, vɔ nyé mé teŋ dza ɖui gbea ba dzagoa, ma dzi lãmèga a ɖui dzo nu ba ƒu, ma tsɔ daɖè. Né éwɔ ŋkeke tɔ̃a, ma gbã ɖui dzo nu kakaa wɔ ŋ'keke nyi fãa. Ma nɔ ŋ'tsi tsɔ viɖé viɖé a nɔ ɖaɖam kakakaa a xe yi. Ŋ'keke yi nɛ be gbé vɔ num kpoa. Ma nɔ ɖui dzo nu ŋ'kétɔ ŋ'ketɔ, ŋ'ketɔ kaka sɔ sĩ nɛ éyiyi ne be dza vɔa. Né ényi lãvi mèmè, aƒumèlãvio yéa, ma gba ɖui dzo nu nènè, akɔe daɖɛ agbãmɛ, a kɔ nu ɖénu. Kɔm be frigidè meleo ma xɔ daɖémeo, ma ɖui dzo nu a dède medaoa, ma ɖui dzo nu a kɔɛ daɖɛ agbã me ba nɔ agbã mɛ daɖɛ. Né éva ŋ'kéké nɛ étɔ̃a, ma ga ɖui dzo nu. Né ma va ɖɛ, ma tsɔ ŋ'tsi a gba dra kpɔtèa ɖo. Ana bé ma va dzé ŋũvio lo. Nènè ma yé mi wɔ nɛ ema. Né émè lãvia né éƒu ɖeke éƒuɖoa, ateŋ wɔ ŋ'keke éwi. Alo ŋ'keke wuiatɔ̃ nɔ. alo wétri ɖéka nɔ, tsaĎ a vɔ nɔ. Elébénè kpoa, aninɔ né wétri ɖeka yea, anɔ ŋ'tsi tsɔ̃. A nɔ ɖu kaka va yi sĩ nɛ wétri ɖeka ma. Alo, ŋ'keke éwo. A su nɔ. Fufuo, fɔnè tɔ yéo, né egbé mè kpoa, né egbé ƒu ɖéké ba ƒu ɖo kpoa, wétri ɖeka yé ba wɔ nɔ tsaĎ a vɔ nɔ wo ŋ'tɔ. Né léké lã be gbɔsusume lé asio ɖo kpoa, ya wɔ wétri ɖéka nɔ. Né me sugbɔ, ye kpo awɔ ŋ'keke nyi ɖewo nawo kpoa a vɔ nawo lo. Né. né e ƒlé, vitsukui bé nyio, gã bé nyio, né me ɖui dzo nu égbéa keke zã do kpoa, ya gblé. Ne me ɖui dzo nu égbéa kaka dzé tsɔo kpoa né va yi tsɔe ŋ'kéké ame tɔ̃ gbé koa é gléna. Yé ŋ'tsia, ya nɔ ɖui dzo nu edziedzi edziedzi a nɔ lé benɛ. kpoa, anɔ nawò nyuiɖé loo. Vɔ né va ŋlɔbé kpo né me gbé ɖui dzo nu égbéa gbaku tso kpoa. ya dzé ŋɔ̃vi, ya gblénɔo ka ma teŋ duio loo.